<noise> bii so ku daa dom taa so pwet a bii vel, gwom kusuk ku <hesitation> war, bii so ku da a dom ta so se, ko ya so a pe ter kakapaat dang mop di chet a ni an gaa gaa baa a so pee bii ku le. <hesitation> daa dom ta sogwom kusuk ni, a nia ɗi pee bal an ta cin dak di, pee. gwom kusuk dee kat a so baa kat bal yi shimsan. Ɗang ku vel ni a war, kat mop tep war an gaa gaa, ko wan ne puus mop di tep war an gaa gaa, daa kat war dee ni daa shuwa, kat puus ya pe baa shuwa kat daa wit ku war daga bit har kɨjikin daa shuwa war ni ɓe ba ɗi, ba ɗi ma an muw. Gwom kusuk dee ni nia gwom kɨ so ɓe kel ɗi sang ngha po. ɓa kar dia kat kɨ so gwom cini daar kɨ so ɓe ma ka pe so ni muw, kat so gwom cini, be daa so gwom cini kaa kwan kenan, a so gwom kusuk cini, a so gwom kusuk daar, a so bɨtse, a so putse kiki, baa a te bii dee mah an muw, pe gwom ni a gwom ku ret ɗi pee bal an A bii ku le a te a gwom kuzuk, a ni a bii ku a te daa dom so ni ku war dee ni, kat puus ya peh se kaa dee ɓe baa a kyakar gwom dee ni, daa kyakar war, a ni a tɨ bii vel dee ni a nia bii ku ɗaa ɗom, kat ɗang puus ya pe dang a kat war dee ni, ɓe daa ki wit mee yakal ma ku bɨt har kɨjikin daa shuwa war dee ni kat kuzum laa an, a kia deke war dee ni a shuwa, kuzum laa an akia deke war dee ni a shuwa <noise> daa so kiken na ku ɗak har kɨjikin <noise> ji se ji ɓe an na pe po amma kar mee bii so ni mop weet ko mee gwom shuwa dee mop ɓe daa kel so ni pwet muw. Gwom shuwa ba daa kel so ni pwet muw, ko mee kar mee gwom ku weet mop baa daa kel so ni pwet muw. Ko ya mee gwom ku mop mee, mee bii so ku mop ku ni a mɨ zamani de, ko mop tɨ me shinkafa dee, shinkafa kɨ so mwase ɓe ni pe se gap le kuzum laa ngha. dee a bii so ku a mɨ jep mop. Amma gwom kuzuk, kɨ so gwom kuzuk, dee a so ku kɨ so ɓe ɗi sa ya kɨ bwut ka, ɗi ya bwut ka dee ni, ɓe kɨ iya weet ka ku ni, baa kɨ so ɓe kuzum ni bakar laa ngha a bet a bet muw. A ni le daa ɗom taa so gwom kuzuk met kar bii so ku nung weet, ko ya mee kar mop, ku mee mirem mop, ko mee gwan dee mop, kɨ so gwan mwase di yakal le fel ka ɗi se fi a bet ku gwan dee ni ba kɨ ɗeke mee am tɨ ka wit dika shuwa muw. kɨ wit pee ku ni. ba kyakar mee bii dee ni mop muw. bii so ku daa kyakar a ni a gwom kuzuk dee ni, ba wai a ci a ci ku kar bii so ni mop mu muw. Gwom kwa gwom kuzuk dee ni a ni a bii ku met an yi kakar so ni mop weet. Ɗikin kar so ni mop weet daa ɗom taa so a gwom kuzuk dee ni ma kakar bii so dee ni mop, bii so ku kaa gwom dee ni dang ku ɗi pe ngha ko ngha kɨ ki cin a yakal dang nika so gwom dee ma, kat ka yem dika so mee <hesitation> gwom kuzuk dee ni bee ka kat bal ma kakar <hesitation> bii ni. kuma kwani gwom kuzuk dee ba ɗi ji mee <hesitation> shwal yi ngha yi shimsak muw, ka so gwom kuzuk kowane ba ɗi ji ku mee shwal ngha yi mee shimsak muw. sai dai ɗi kara a <hesitation> kakam ngha. ɗi pe kakam ngha. A ni le daa kyakar gwom kuzuk ni, gwom kuzuk dee ni. ko yi ka kia lu-yen ma ɗang ngha ku pak mee jep mee <hesitation> shwal Kaa ku shwal zamani ku mop puwat ku ɓe tu mop ɗi tɨ mee suga, me suga aa, a mop ɗi taa a mee oo dee ɓe mop tɨ ngha kɨ so a gwom kuzuk, ɓe ni pe ki jee ku shwal dee ni. A ni le kwan a <hesitation> dom a gwom kuzuk dee ni ma kakar bii dee ni mop. Pe ɗi ji ku <hesitation> kakam ngha yi shimsak kuma ɗi pe bal ngha. kuma ba kwania mee ku kɨ so cini daar mop ji ɗi ku ni ngha ba ka kel ko yi mop ji ku ni ngha cini, daa mop ji ku ni, bitse mop ji ku ni, kɨ so. Kat mop ji ku ni ngha, mop chet, mop luk mee puk sar dika, mop luk mee puk sar ku ret dika ngha, kaa ku mop ɗi cin kyen, mop luk puk sar dika ngha bii nia a so ku ka naa bii kwa ngha ma kɨ ret pe so ni, kat dang kɨ naa gwom ni dang mop pus puk sar mop ji ku ni ngha, mop dang riret ku puk kam, ko puk kam, mop le ngokor dika riret, ɓe kwa ngha ma kɨ kel <hesitation> peh pe so <hesitation> gwom dee ni